Puexi kaneis xana najiet escoba queso na jeit sanazap najiet ventero masakia ventero bumal taltaziket delguesanajin abeses lanajac rastrillo najiltam mama meawan dandan oxielpue sajeran mas awiel las tipixiaop lanajaac rastriloo le bisbanaji bosaque rastrio shanawm genñam nasslap nejacue nesho ajlow ñamñam kamoxamuxie nasimbien pues kepesco wayanlanque najinbien naqueñijin amau ikendow landomajin anajak rastrillo que panawen oxielope miawal.